<hesitation> a ar ku mop di kyer <hesitation> ka kaa piyan, ku lapip, ku le kut ngurum, be am ku tal,. tap ki nok shwa am ku tal muw di ki kwat am ku tal di ka shwa kus-kus put kubit ke shwa am ku tal. ka ji kijikin ki shwa am ku tal, te sa wong buut ka, de le buut ka tal yakal ki kwat. mee yen ku a ni a njep mulak ni, mwense pak a njep comyem ka ku na tang pak se <hesitation> kom lapit. jep pak mbi kop bi ki ken pak chin dak kuni ɓe kɨ es <hesitation> kapiyan ni nga. pe katdang kaa ni pa'ani dang kuut ni del nga be ka kat shemshak dɨ di yal gur-gur kibukun m? Nde kat. ni ki ki luu ka kat gindo kunikir ka okot sak kuni me shi ka kwat bar ku nikir ki lop te pee tal. nga te tap ka tong ku bar ku fel muw ka kwat ndera okot nar kaa ka ku a ni ko kat a nɨmat ku lala ku buut ni ku ɗɨya fun se, ɗɨ le kuut del buut ni ɓe kɨ kwat am ku tal, kɨ baa ka yak but ni deghem showp ɗɨ kɨ kwat am ku tal ka yak sak kuni shwp ku am ku tal kɨ shwop ku ni, kɨ le am ku tal ndee ni kɨ sak ka ku na sat a ti me shi ma ka kɨ okot sak but wubin ni am ni tɨ wubin ni ka tal ka nun wus kɨ tong ka ni te wubin ni ka tal ka dɨ yakal kaapen ni dang kat yine ni ɓe ɗɨ jee. Mee shi kat lapit ɓe kɨ kat kes ɗɨ maa weet ni ɗɨ yet ka pe seze, ni ku bam pweet tap ki yet kuut del nga but ku di maa ka yi cin rep ngun mak dang kat di maa a maa kong be mop loo ka luyen a pe me luyen di ki kat pe ku tal yakal mop kwat mbi shuup ngdo ku fir, gindo ku fir mop shuup ka kuni yakal mop pɨ yine mop nga.